Alura la sacocia di jeans, cula li davanti secund mi al e për ten-i la rundela metrica përché së l'as da manca dë mizüré ën po al voli, t'las piantà li la, përché d'aute d'aute secund mi d'aute funsiun a i a pa, ënvece cula darera al e për ten-i ël portaföi e tiré fora i gran al mument giüst per paghé al mument giüst